Karna yang au oke ndia sup ado tapi yang mai ndia sup i'ak de au akan afada lo ina melayani au ndia ae mohon maaf te ia salah ia yang au oke ndia sup ado tale'e de o fe au sup i'ak kalo o tao loiak sone au ta mai ua'a nai ia soon te ia ia ta nelauk fa.